Барои ман мусиқии классикӣ рамзи ҳусни бебаҳо, маънавият ва фарҳанг аст. Ин мусиқӣ бо созмонёбӣ, нақшагирии пурмуҳтаво ва эҷодиёти амиқ фарқ мекунад. Классика гӯё як сафари ором ва пурмазмун ба дунёи эҳсосот ва фикрҳо мебошад. Вақте ки мусиқии классикӣ шунида мешавад, дил ором мегирад ва фикрҳо ба таври возеҳтар ва тозатар равона мешаванд.